Los alifantis sonin enormis i tienin una memoria encreíbli. Amás, sonin mu socialis i cudian dela su maná. I pallá pala India mesmu sonin animalis sagraus al tiempu que los án gastau enos exércitus i mesmu comu porti pala genti, güenu, más bien pa genti emportanciosa, o alo menus essas son siempri las retrataúras que mos ponin quandu palran d'alifantis enos decumentalis essus d'endispués de comel.